Pi lingue sas mei al e, vade ën gir për ël mund, las pa gnün problema, cuindi al e impurtantissim cunusine ël pi pusibul. Ël nos servel al a tanti scumpartiment e a i 'na starìa tantissime, ma për ëmpareie, ëntà parei pusibilment da cit, se no da grand a diventa dificilissim